اوکټوپوس ډیر هوښیار دی او کولی شي پزلونه حل کي او له احاطې څخه تیښته کيي. دوی درې زړونه لري او نرۍ وینه لري دوی ته اجازه ورکوي چې په ژورو سمندرو چاپیریال کې وده وکي. د رنګ او د جوړښت د بلولو- بدلولو وړتیا د کیموفلاج او اړیکو سره مرسته کيي. اوکټوپوس انعطاف منونکی وسلې لري.